So mi heɓaay dama mi maganto matsalaare goo e duniyaaru ndu, mi maganto habre ko wakkanoto e leydi Palasɗinu e Isra'ila, ngam yonkiji ɗuɗɗi maayi, min bo mi yiɗa hallende.